أ <hesitation> الآلات الموسيقية <hesitation> من الصعب التنبؤ إن كانت الآلات بتملك مشاعر في يوم من الأيام <hesitation> حاليا الآلات بتعتمد على البرمجة والذكاء الأصطناعي وبتقوم بمهام محددة بدون مشاعر، بس ممكن أنها تصمم <hesitation> مستقبلا لتظهر سلوك <hesitation> يحاكى المشاعر <hesitation> بيخليها تبين وكأنها مشاعر حقيقة بس بتظل قائمة على البرمجة والتفاعل مع البيئة.